Inemiisi läbikäümisel um vaikusõl väega suur osa täütäq, selle et muido olnuq kõik üts mullin vaihtpidämäldäq. Vaikus ja pausiq iks ummaq ülitähtsäq.